अगर मइ कोनो बस में बैठो और उठे कोनो बुजुर्ग आ जाए। तो मइ उसे कहो की बाबा जो लेव मोइ सीट में बैठ जाओ तुम्हे खड़े होन में दिक्कत होत होइ। मइ तो ऐसो आउ की खाओ रहके भी जा साकर हो पर <hesitation> आपके सीट में बैठना जरूरी होत है। काहे के मारे आपकौ गोड़े दर्द करन लागह और आपकौ काहु चक्कर ना जाए। जो आप गिर पराओ और कछु हो जाए इके मारे आप मोइ सीट में बैठ जाओ और मइ खड़ो हो जेहो।